Kuklasõq ehitäseq ummi majjo niimuudu väega läbimõtõldult. Ma'i tiiäq, koh näil tuu mõtõq um väiku pää seeh. Nä tiidväq, kuis tuud tetäq. Määntsegiq süsteemiq ummaq, miä näil ummaq, kuimuudu tuud majja ehitäq suurõ hulgagaq. Väega organiseeritült tegeväq tuud.